<hesitation> uwem arimbud emi nnyin idude mi <noise> idighi kpukpru owu ami owu ama. emekeme ndidọhọ ke ɛe imo inamde ayañ, owu oko edude ko ke edem oko ete ke edianam idiok mkpo. edi Abasi ikpoñ edi ebiere lkpe nno owu. Abasi ikpoñ ekpe owu utip ke ɛe owu anamde. Mme owu enu edude mme kere ke etu edip efudeta nysuk idọhọ ite nnamde kaña ke uwam isoñ emi ke ayam. Okposuk edi mbin ekem itinde edi efundeta ke etu edip, lba imikemeke ndinam efudeta mkpo. Efudeta idoho ke se nnamde afan. Ndi owu iba idọhọ ke ami nka ndiok nkan. Owu efudeta emen ibad oro engene, ndin nkereke ke mme <hesitation> owu iyewok itinde idiọk ibaña. Me mfanke kusun emi me fan ke usuñ eke me mfanke ke usuñ emi mefan kusun eko soo edieke ndiokde k’usuñ lba mfan k’usuñ efudeta, me ebe udime, me time nto ukeme mmi edide siak owu ifanke ima ke kpukpru usuñ Owu onyuñ atinde eti odiọñọ se e kudde ke idem mmi. Ana esuk atin idiok adian fin koro bible ke idem nsie anam nnyin idiọko ke ldiohi kpukpru owu afaama. Ndin nnyin nsuk Ika ndikpe Abasi ubok kpukpru usun, fen mme idiok mkpo ekem koro ubak modioñọ ubak ndiọnọke. Edo me ndiọñọke ndusik ini owu oro ekudde oro odiọñọde ke se nnamde ekedi idiok mkpo, ami ndiọñọke. Ami menyime nte edi anam idiok mkpo koro lkpad mme asaña ufen, ekikere mmi ekeme ndimere idiọk, nnyin ekud mkpo emi mikpenaña ete ekud. Ndin <hesitation> ss mbeñede Abasi edi yak esuk aka isi anwam min nnam eti mkpo mbak etudo mbin emi odiọñọde min ma mbin emi idiọñọde diọño ọdiọrio min nte anam eti mkpo, ikidioño min nta anam idiok mkpo. Owu onyuñ atinde eti odiọñọ se e kudde ke idem mmi. Ana esuk atin idiok adian fin koro bible ke idem nsie anam nnyin idiọko ke ldiohi kpukpru owu afaama. Ndin nnyin nsuk Ika ndikpe Abasi ubok kpukpru usun, fen mme idiok mkpo ekem koro ubak modioñọ ubak ndiọnọke. Edo me ndiọñọke ndusik ini owu oro ekudde oro odiọñọde ke se nnamde ekedi idiok mkpo, ami ndiọñọke. Ami menyime nte edi anam idiok mkpo koro lkpad mme asaña ufen, ekikere mmi ekeme ndimere idiọk, nnyin ekud mkpo emi mikpenaña ete ekud. Ndin <hesitation> ss mbeñede Abasi edi yak esuk aka isi anwam min nnam eti mkpo mbak etudo mbin emi odiọñọde min ma mbin emi idiọñọde diọño ọdiọrio min nte anam eti mkpo, ikidioño min nta anam idiok mkpo.